Sigirlar va echkilar egalarini taniydi <noise> va ular bilan yaqin <noise> aloqa o‘rnatishi mumkin. Ular ko‘pincha egasi yaqinlashganda mamnuniyat bilan muomala qiladi va ovqatlantirish paytida mehrli bo‘lishadi.